संख्य साायॆउ खिमा किशंग हुजु किशंग एकता, सग्रतौ प्रतीक दिकेच्य तु, आतााै संख्य दस आकर जो तु न दशमलव प्रनालिउ जुड़ा हुआ तो। धशमलव प्रबलिस हुजु दुनियाै पुरा दुनियाओ एहह गहरा नाता दु। पुरा दुनियौ तंयग ले कैलकुलेशन हचो दु, किशंग चंद तक पोचेचे होदो ले दशमलव प्रनालिस पोचहचे। होदो हुजु ही शुरत्स तो, दोची हुजु एहह नया शुरुअतु प्रतीक ले तो। हुजु आध्यात्मिक रंग बोधिक एकता खिमा ता हुजु संतुलनु प्रतीक ले तु एकस-शून्य संयोजक ले तु। हुजु किशंग शक्ति रंग गुणु जुड़ा हुआ रूप ले तु।